Ny hevitranah de ronono sôza de sy sy tena ronono satria s- ronono aminahy de le ronono le mivoaka avy anatina omby de igny zao mamaôka mbô afaka amboarina ronono boaty fa sôza to de hoe raha nambolina de sy mitovy zany sy ronono ronono sôza aminahy.